Mahandro ato an-trano no tiako satria aho tia mahandro sakafo an, no sady afaka manao izay sakafo tiako koa aho amin'izay. Saingy matetika tsy dia manam-potoana firy hanaovana an'izany intsony.